Pensu chi fari spirimenti supra l’armali è sbagghiatu. Certu, veru è ca si fannu pi vidiri pi esempiu si’ certi midicinali ponnu essiri usati puru pi l’omu e sarvari la vita. Ma l’armaluzzi, mischineddi, sunnu custritti a subbiri cosi tinti chi li fannu soffriri. No, s’avissiru a circari autri metudi pi evitari sti turmenti a l’armaluzzi ca parinu piatusi.